वोळ्फचा इकोसिस्टमाचे मोडलें बहागण हायात. जर सोचें छड जाले तर तेह झाडा छड कटली. वोळ्फ सोचें खातात की दुसऱ्या जानावरांझा झाडा खावपाक मेवपी.